Soo a hawti ɗereji maa inaare goo, sai matcha gefe maaje naa a waɗi yolnde, si ngata ƴulɓe njogori jogaade ɗereji kaɓɓa.